Ɗun hinnoto, ñiiwa hinnoto ana yirlita yirlita junngo muuɗun ngoo. Iɗun wayi hono ɗun ɗaɗol nii non. Noon o gollirta ɗun, nanngira huunde nii non. Walla saatuuje du <hesitation> kango o yardata ndiyan.